بستكشف البيئة من حولي وأتعرف عالناس وعاداتهم، بشارك في حياتهم اليومية، وأتعلم لغتهم، وبعدين بستخدم معرفتي عن التاريخ، لأساعد في حل بعظ المشكلات، وتطوير تقنيات بسيطة <hesitation> كمان ممكن أشارك في الفنون، والحرف اليدوية، وأعلمهم أشياء جديدة، وأحأول أكون جزء من مجتمعهم، وأترك <hesitation> أثر أيجابي عندهم.